Ia, tegna misy fitafiàgna tiàko magnao- tegna tiàko hagnaovagna, <hesitation> ôhatra tenisy ambany de <hesitation> patalogno, magnaraka azy de na tiserta na semizy, ny antony itiavako izy io zany <hesitation> standara na zany ôhatra mande miagnatra, mety izy igny, miditry burôn'olo izy mety mandeha mivavaka mety, tany jiaby zagny mety aminazy.